Plat nerobuens sarers platrodushkə nenina este kolor ke, nareke kular lat muiti gulaa platinan ni plat stendidke, omilanko per del nare sto to plat chelola skusin buenropekə terrobuen gos, seknare plat rokə kuglare sibuelə chigawe to coklat testinarena plat rdon ke este subulan tolan tast pur te de barna pur kich nre parkich nare, wlare pues patroknare naꞌ por- por logasht naꞌ nzal patrodushk lakechazə yet komid chis deni wawensi derchane por sanenki per pur plate te muetli estebatlə troplate este tendid, ke plate na koske nisa por sani cheloni naskonsi mbuen.